Nor mel welda worki nor oworigho gime ebho owo mul wina gime mon wo ghan ghon yor and ebo ni me guwina ewo gho gho dime winna nian eze de gui oni mama ya yeme so even ikolu nor mehiarere emama ria hue mhen gbe nime bhe mhen ni wina oleshie ona mama yeme so iwinobo omamahumai wel na ke mel na bhe gha rosoomama yeme bhirio ebuweriri ghaluwilmuo ghba <hesitation> so oque se melkue gha luemhen welda mon wo bhe aghi zekpe emhi ghi dor mhen bor diah mel na do soni ah mel na e lelodi winanor mel so eni wina owo huma o e mel ya mon ba mhen bhehia ere so omama yeme so eghon o emama gi me emhi nor bhe shie ghon ghon sirio omhan bhe gha kpor omhan bhor nagha mi wina eghehia owu fua oleye whe gha lur khere eghehia owu fua oleye whe ghalue khere bhe bobuwel sel irie emhn nagbona dia so agbe gbelu yor. A o semhinuwe gha lewel ghe eyu wel ghon ghon azede lue ebuwelunor yuwel ghon ghon oluwe lu <hesitation> eniwina ni owofume bhegbe o e shie ebomhan riri gha lu bha ghon omuegbawelwel gjamue gba amie <hesitation> adeba omha gha ro na deba nor roni oimhen ya ghon ghon omon ya ghon ghon amhen yaghon ghon ikolu yaghon ghon ikolu nome hia oselobia ya kpa an ihuemhen gbe ne ya leli men meh nawel bhe ne bha ya gha mie ohuma enomhangualo hama da meh ohuma ebhelelel but ahuoselobua ofure bhe gheramhen oe ma hia yan ya mie ghe bhe ni shi winna ni because eni siwinani eso kiona ekioni bho mel oselobaa oe me mua hu yan ahuoselobua omayasabo yin bhe naghona gbera selobua wel bho gha wel nume risagbe ba sama ebeze menadotono ma enagbona abhe muriowa wel na kiona wel kionu iriaghe a jusi gjan ghii oni wina Ishie emhi ne bubu ewa ayalele mel mhan ye wan lele emhi na bubu egharia intawel ghainia ibumu lure nimebho bhe luinia edenuwel re e yoni re odo gho odogho ore ebe huma nor na e oyan huma nuwel ona osyasa lure mhi huma nuwel ona osya sa lure mhi no diana nia ohuma na we gja lue eyahima nuwel eldokpa mahia yure edo gho edo gjo agjon aghon hia ya rw agbon ewel gje iboma dueki no diana ni meh bhe dueki no diana ho. eoo uyimhi irrio agho mhan hi bje noya yowel bhe ne khor selobua ya wu wel lele wel dirolel agha ye khian bho doa wil kerw wel ghe ofure bhe gberamhen ogha re lode hiarere omama yi me ghon ghon Oselobua biu akhuemeh bhe senu wel mhan selu olesele uwekue mhi hiarere ekpo kpo erere nime bhor mie ena bhota but mhe gha mie na kpo poni oselobua mel kere wel ghe mel bhe san la solobua bhe yime sanla wel na lon selobua emhi mamu loghor gbe wo iwina nor mel ninia selobua emhi mama loghor gbe wo iwina nor mel ninia selobua me mua hu ya rande eboluni me ebogji yaye yon hel bebhe oselobuanuwel bhor gele dor kere re bhe wel bho seyegele do laba bomon bamhen gele dozi gho nor bhokhan bho webe hia rere ee mhie mikere efuomhan but were na kere wenia ghu oselobu muwe. udia enemhi hana rerere wedabo la wel wo selobu obiu akuemhen runda emina selu odalo dalo o e mahia yan ya gja ghie mayazoseka Ebe huma ebe huma oi mayan ya gha lu mayaye gja tili boma ma ya wel ma mhon ni ma wel el nima shi boma koto and ahuo selo bua wel wel yobo sumhia rere ekho nor na ghe wel nor mhon nor nabho el bel gja tile soa rude ehumabvhi rio rude enaghona omhen bor diahw eleno yan elenu eyole yan akue agbo ofiyofire wel gja hol nuwel lemhe so nor bubu egheso gha renia eghe so gja but we bho mho omheun nor wan wilwel e irio oya wa ghadiakhia esede irio and agha yi wina gboseba nuwel iwina nuwe kalu fo nu wel di emhi wina yi buwel ya kie ya ha nosa hel omhan gha le mhi nor ekhe Rudorni emhi na dia riormomama gho ghon mhi wel oselobua wel abiu aku enmhem bhe nuwel luna eni oli me da ghe bhor selobua bhe nu wel yari yoboleli mania irio wel yan ya ri yobor lele. a gja khian bje gia yana mie mhe gieme yalue ni whinase oghime rulo bhor ofire bhe gberame bja hue fubhe ghe nor wel irio olime dagjole mhe mjwni iwina nor mel ni ofure bhe gberami mel yan miebhar bje bo ya ria fia gbe nime khian irio oyan ya gja rieni mel khan bhe dagbon nor mel bhe gjo mat bje gba mhe bhe gianamie mel gja wina elgha egho gjon mel bho bhe gja gjon gjon aya guii amhangui ana gha gjon ghon kukgbe irrie ene mhi sel irrie meh miole